עלעפאנטן נוצן זייער נאז צו טרונקען און אויך צו עסן. אויך נוצן זיי זייער נאז צו שמעקן אדער צו רעדן צו אנדערע עלעפאנטן. זיי קענען זיך אפקילן פון די זון זיך צו באשפריצן מיט די נאז און זיי נוצן עס אויך צו שווימען.